Enub aneri njum njinor okin niji eba okare obasi ka mba nyi abanor anob ochi na mbika aba areh ojoer nji waer abanor ekiba na or etanim otura ntu ka ndipi nju etanin otura ntu ekare tiak anob eji ochi ka mba nyi afanor nyi kpe nne kpe nne akawum mongho kugi biji ebe ajena ka mba anyi nor afanikong akibi ti ti ka ekpini nne anyor nor areh okichifene ka mbasu nyi waer mfone kabiji eba oka timi okayin kpe ka ndem kpe ke ofubid se ekid njum na se tek efab ekawa kaajena ngan nyi wud ebai era ebanor ka ngune obi ngun asono obi kpe oji fan kpe oje ka baka mfuk okiyin se waer okamenghe ekare ejen eja nyi ojena kpe ka ndipi nju ajiwa obui okakun ejimi nji nse okakun ejimi nji nyen, okuna ejimi nji ekadu ka ndipi nju ebotop anob onor okun oji ochi kpe ka achore obasi achore obasi fene asurud ekpena ekake ekpin Nji waer okipin nji tek ebak na etopin ka ndipi nju nyi nse na nyi nyen na ka eteke Bendeghe ndima ndim ka jene mbire titim mbire efamba ekare ka Bendeghe and Bendeghe fene areh agor achinar ka mba aae esua nja fanor kajena, ovi ayim ma fuka ka nsi Bendeghe aranwa abak na ovi eti eti ken tik etop tek eyangi wud ebu wud tik ekin biji ebire ekare obasi ejen fene ka mba nyi obasi awura se jen, mba ehh achore obasi asirid kpe nna ekpin ba err ekpin Abraham, Abraham areh nne nyor akuwe asi njim nyi akuwa ehh <noise> nsami nya achin kpe <hesitation> eron eni nyi <hesitation> nyi Bible asire kpe na ekpin eje narise ko obor mbia akin ekpi eje akare obasi wae kpe na Joseph ekpe na Isaac mma mfa chin chin areh ka ndipi nju Abraham anor akun biji abor akare obasi nanor fene or obor obasi okajoer ka ekpin eja na ka ngun nyi wud ebai ebu obor obasi oka joer ka ekpin eja na ka ndipi nju eya okiyin se ndipi nju eya a kituira achingha kor obor esu nne abor akayin kpe ka ndem kpe ko ofubid erise obor ekin biji ebe Ebire ekare obasi na mba nyi tik atopid ejak ochi ekpina ka mba nyi ngana, ereore ka eturi se eteke Bendeghe ereh etake benjia wud ereh eyuka se ayuk aba kin mfa mfa nji na kpo chan onoga erika ajia afanor. Eye echibi etek Bendeghe njii onok oyuk ochiba otaka obek obeko obe, ken jange ebam nyia egim angia afanor keteke Bendeghe chane abanor ojebambinghi ke eteke Bendeghe, oremage obambinghi ebajen ka mba nyinor nneyor akpok ekpini eteke Bendeghe se ayuk aba, nneyor afana nor ajen ka etek Bendeghe aba ke etek Bendeghe akipina and akijen fene na atem anne kajena efub anyi afanor njii kpe nne areh abek akpochange ka eteke Bendeghe <hesitation> nya nyi achinghi mfana ka nsi, etek Bendeghe ere eteke Bendeghe nji wae mfone oyuk na atung ama eropo koruwa ekumim mme kina ambid ameyin nnong kpe mfone mfona nsi abone Bendeghe man amake eteke Bendeghe ajene kina na afone etek, wae ejenji ere na okpatime ojebambinghi kajena Bendeghe areh agor anak noer akin ayip afuk <hesitation> ke etingha nti eji anne nja nja afor fene echibi enakonar chak chak So Bendeghe fene anar, Bendeghe anar ajene kpe areh fan kpe areh fan aregor aba akeba ngum nyi akikumi ka eteke Bendeghe so je ejenin ka mba nyi nnor nji ekiba na emem ka etek Bendeghe ekiba na ojebambinghi ka eteke Bnedeghe and eteke Bendeghe nji nji wud eyina anor mfa mfa njie eje etura na eyin mbi mfe mbibi nyi ekaja ka Bendeghe and mbiba nkob ibak bem bem and mbikiye Bendeghe and Bendeghe nyi tik asuye aji ononge tek akor aki sue embasva mfana basua ama aru mfana ka njimi nju chong mfa mfa nji ka basua, basua a chibi mmone eteke enonge mfor kornar, chong njimi mba eni nyi ekom oji afanor kpe atonor se ka kumi afanor echinghi ogim bid echin agim abai kajena basua ayonge kpe Bendeghe aerh nyi aroyonghe ajie onong chimi mba eni nyi ekom and ereh njum ojebambinghi se kpe ebigebig, etu abor tak aro kpokam aba Bendeghe ken akpoyuk se Bendeghe ayonghe aji mfonor Bendeghe ayonghe abinga atem ka mba phone asira Abonor Bendeghe ayoghe ekijoer abor nor ekpatim ojebambinghi abanor Bendeghe areh kajen Bendeghe akapor joer nyor erika aja afanor so de efomin ejimi nji efonin okod na atema anne obuwud mme ede abone nsi Bendeghe de efone ejima njia afanor nji ekihjoer na ekid okod mbi kpe ene nne ayina aktor se eyongim eba ka eteke Bendeghe, eneabor eehe anarum mma ka etek, ochima biji ore, obak ebare ana kai ayin ochima biji oji ebare asop na agunghe ayina ochima bi-ji. Bak ebare ma abor nchema mme nyina abor amayak oyino ochima biji, siri oyin njum ekpatime ojebambinghi ka ekpini nne kpe nyon nyor tika ajimi njimi nyi mfe, ejimi nji enor nj kpe ore fañ kpe ore far wae mfone okitu otak oba obanonghe ka Bendeghe deghe echibe, na eji ntime